Gny tena ilà gny karata rey koa zany. Karata rey zany, raha rey filan-drala, <noise> lafa tsy manan-drala n'olo miloka mihisa karata, da lafa mamono amizay mahazo drala, lafa tsy mamono tsy mahazo drala fa kinty.